أفظل إن يكون عندي مكتب شخصي يحتوي على چميع الكتي المكتوبه لإن القرايه تفتحلي آفاق چديده و تعلمني أشياء كثيره أحب أستكشف الأفكار و الثقافات المختلفه المكتبه بتكون كنز لا ينتهي من المعرفه المعرظ الفني چميل بس الكتابه لها تأثير أعمق على عايلتي و نفسيتي.